E ben, beseugna avviâse à mangiâ meno savoio, perché a l'é unna costion de gusto. Into senso che niatri semmo avviæ a mette à sâ inte tante cöse donde magara a no gh'anieiva manco. E donca emmo anche sviluppou o gusto à mangiâ savoio, ò à mangiâ säio, e incangio besorrieiva magara avviâse à mangiâ sensa tanta sâ e à sviluppâ un gusto differente.